<hesitation> <hesitation> omwa kihugho namanza erithimba iningendighenda omwa USA nekyangalheka inanza eriyamu emingirirye eya eya sya sente syayu siyiringene ne eyo mwa uganda esya sente syayu siwithe e value siwithe amani kwilhenga esya enokaa eyuganda ebo kyangalheka inanza eriyayu neryo kandi neri creatinga eyindi mikaghu actually nekindi kihugho ekya nangayamu ye Tanzania nayu enangendighendayu ahabwe obuholho obulhiyo, obuholho obulhiyo bwobangalheka enganza eriyayo.